أنا أفضل أرسل رسالة نصيه. ليش؟ لأنها تعطي لي وقت أختار كلماتي وأفكر في ردودي. المكالمات الهايفيه أحياناً تكون ضاغطة. لازم أرد بسرعة وأكون مركز. الرسائل تخلي التواصل أسهل وأخف. خاصةً إذا كان في أشياء أحتاج أفكر فيها شوي.